हावा तन्‍ना मसिन ओहके हमरे कम्प्रेसर केहति । हावा तन्‍ना मासिन जेहके भ्याकुम क्लिनर फेक कहतियाँ एहका काम खास करके बयारके दबाब बनैना आउ दबाब बनाके घरमे रहल धुर, गन्दगी ओहके साफ करना, अपना भित्तर तन्‍ना आउर एक जगहमे रखना । आउर एहका औरे काम काहेकि धुर ओहके छन्‍ना आउर हावा ओहके सफा, सुग्घर बनैना, घरका बाताबरण मिलाके रखना आउर एगदम बढिया बनैना हे ।